jeecee oturu la- la ŋ ta kɛɛ la kɛɛ loo- loo poŋ ri rǝ kɛɛrɔɔrɔɔɛ. otu mɨŋ ŋlǝ̈ lǝ kǝlɨ mɨ ŋwɨ aɖɛ lée yee turɔɔrɔɔ ŋlë oturu a lɨŋ taa nǝ kǝǝwǝ